Kodi nxíidi jiaa kuja kadando mudo ja a'a ooka'ava jaka rescatarndo niu'undo ta mudu i'iondo ta cost <hesitation> brendo ta xi jiaa ku ja jiaa ku mudu ja xi'ini ta ñuun io ya'atnii ia naaxe'e i'iondo naaxe'e xiiko'ode naaxe'e xeetniiñu ta ayiivi jana'a tedi vitnaa taaxi'ita mudu jiaa xe pensar taja lu'uliu tedi ndiaá jaku ja ne'exi mudu ja ja ta naxuuka'ando ta television ta radio ja tedi jiaa kuja xe xepensar taja lu'uliu te io inga mudu ioxi ta cost <hesitation> bre ta naku respeto ta xi'ita jiaa atiuka respeto ja lu'uliu ndi'i ta ayiivi ka'anu.